أظن أن أصدقائي يقولون عني إني شخص إجتماعي ،دايما أبحث عن المتعة ،يحبون يصاحبوني لأنه أحب أكون مبتهج ،وأحب أشاركهم تجارب جديدة ،أحب أبهجهم ،أحب أسعدهم ،بعدين يصفون إني شخص صادق ،لإني دايما اجول لهم رأي بكل صراحة ،أعتبرهم جزء من عائلتي. وأتمني أنهم يشوفوني كداعم لهم في كل الظروف.